Nguku, kunku- nguku ichi- nguku ichimanya. Nguku achiininga kijo, <hesitation> kwa thababu kole kughire nguku, hata ukacha kole ku- ukatika kwairan tikei kulu kuchihirie itininga kijo, ukiiratakurichiria mera ukatikumbila kijo, bathitaa manjika kughati kwingire tairimo mkodo kura korituchuenja mikuna thinyakwi mi kuna thinyakwio tairima yakurundukia mpaka tikukwee hena makotho. maana tuchiphirie mdu atichinika kijo. Henachio nguku tichimanya, nguku tichimanya mndu achenika kijo. Hata ukatiphona takurichilia ata- atau- ukachadukwii, ukae uku kole kuleghendie ndambo ukichani katikamanya kuria kwatia ntapoa nakutakuimariva henachio nguku tichimanya ningo techiliwaria.